Iyoo ñiŋ lanpoo niŋ lafita puru buŋo ye fanu, niŋ i be duŋ na, i be a diki la le a ye mala, niŋ i be funti la niŋ i lafita a ye a ye dibi koteŋ i ye a dibeŋ a ye dibeŋ.